GPS zao ny fahaizako azy, famantara ny toera misy ny raha raiky. Ty fomba fiasany aloha tsy haiko fa zaho tsy mbo tsy nampiasa anizao indraiky.